Sj morotwecn hjn bi anaa keteke bi bjyj dcnhwer ebiasa ama wcaba, adze a mebjyj nye dj mobckc ahjntsiafo nkaa no wc na menye hcn ekedzi nkcmbc kakra afa amansjm ho na sesei ambatow a yjreba abctow. Cno ekyir no, medze adze bjhyj m'asowa mu na meetsie ndwom kakra dze atwecn.